لو كان بإمكاني السفر إلى أي مكان بالعالم، الحين كنت بروح لليابان. أنا دائمًا متحمس لثقافتهم، سواء من ناحية الأكل أو التكنولوجيا، أو حتى الطريقة اللي يعيشون فيها. اليابان تجمع بين التقاليد القديمة والتطور الحديث، وودي أعيش هالتجربة <noise> بنفسي. وأكيد ما راح أضيع فرصة لأكل السوشي الطازج، وأتجول في <hesitation> أماكن الطبيعية الجميلة هناك.